اه نوع الموسيقى المفضلة اللي هو نوع الموسيقى العصرية، اللي هي تعكس يعني اه سرعة الحياة ونحب نسمعها انا لما نيجي يعني نزيد من طاقتي ونشاطي في اليوم نحسدها يعني في بيت قدرة يعني على اداء المهام اليومية